I Arzantin̈y ndraiky zen̈y a nilaza ny fahaleovan-ten̈any zen̈y izy tamin’i Espain̈a ny sivy jolay arivo valon-jato folo tsôta amby taon̈a fa taf- taty afara be zen̈y izy mbôla nan̈ano taon̈o nan̈ano hetsika zen̈y mba ahazaoany ny fahafahany tanteraka.